كنختار نكون في جزيرة بوحدي <hesitation> على أنني نكون مع العدو ديالي، حيت العدو كخليك توتر بزاف، وغادي يكون من الصعيب عليا باس نتعامل مع الأوضاع بطريقة هادية. و الحياة كتولي صعيبة ملي كتكون مع شواحد اللي كقلب باش يضرك ، على الأقل إلا كنت بوحدي غادي نكون مرتاحة